Yibo yi ku changyi, yibo yi sowi, sowi dina kuma wundu wundu, <noise> yibo yi mombulongu, yibo yi pwalgu, <noise> yibo yi lecheu, yibo yi kumau, yibo yi nungi, <noise> yibo yi nim, yibo yi bwachau, yibo yi baagu, yibo yi pwalgu, <noise> yi kongyu, yibo yi jongu, yibo yi numgu kwerau, yibo yi popole, yibo yi mwanta chai, yibo yi leenggi, yibo yi japwiyani, yibo yi tachi.